Eŋyin ehwei e ŋtaar enaa eŋto en ŋtonying eŋtohwei ŋtorɔɔke ŋturaa ukɔɔu ukɔɔu. ukɔɔu ŋi yɔɔ ŋyi hwei ukɔɔu ŋyo taar ukɔɔu ni yɔɔ naa ukɔɔu niyɔɔ atɔɔ ukɔɔu niyɔɔ tɔŋyin ukɔɔu ŋyɔɔ tohwei ukɔɔu ŋijɔɔ tɔrɔɔk ukɔɔu niyɔɔ turaa ishɔk i hwei niyɔɔ nying ishɔki hwei shɔki hwei niyɔɔ taar shɔlli hwei niyɔɔ naa shɔki hwei niyɔɔ tɔɔ shoki hwei niyɔɔ tɔŋying shɔki hwei niyɔɔ tɔhwei shɔki hwei niyɔɔ tɔrɔɔk shɔki hwei niyɔɔ turaa shɔki taar ŋiyɔɔ ŋying shoki taar ŋyɔɔ hwei shɔki taar ŋiyɔɔ tɔɔ shɔki taar ŋyɔɔ naa shɔki naah tarr ŋiyɔɔ toŋying shɔki taar ŋiyɔɔ to hwei shɔki taar ŋiyɔɔ tɔrɔɔk shɔki taar ŋiyɔɔ turaa shɔki naa shɔki naa niyɔɔ ŋying shɔki naa ŋiyɔɔ hwei shɔki naa niyɔɔ taar shɔki naa ŋiyɔɔ naa shɔki taar ŋyɔɔ tɔɔ shɔki naa ŋiyɔɔ toŋying shɔki naa ŋiyɔɔ tɔhwei shɔki naa ŋiyɔɔ tɔrɔɔk shɔki naa ŋiyɔɔ turaa shɔki tɔɔ shoki tɔɔ niyɔɔ ŋying shɔki tøɔ ŋiyɔɔ hwei shɔki tɔɔ ŋiyɔɔ taar shɔki tɔɔ niyɔɔ naa shɔki tɔɔ ŋiyɔɔ toŋying shɔki naa tɔɔ ŋiyɔɔ tohwei shoki tɔɔ ŋiyɔɔ tɔrɔɔk shɔki tɔɔ ŋiyɔɔ turaa shɔki toŋyingg shɔki toŋying ŋiying ŋiyɔɔ ŋyin shɔku toŋying ŋiyɔɔ hwei. shɔku toŋying ŋiyɔɔ taar shɔku toŋying ŋiyɔɔ naa shoku toŋying ŋyɔɔ tɔɔ shɔku toŋying ŋiyɔɔ toŋying shɔku toŋying ŋiyɔɔ tohwei. Shɔku toŋying ŋiyɔɔ tɔrɔɔk shɔku toŋying ŋiyɔɔ turaa shɔku tɔhwei shɔku tɔhwei ŋiyɔɔŋuing shɔku tɔhwei ŋiyɔɔ hwei shɔku tɔhwei ŋiyɔɔ taar shɔku tɔhwei ŋiyɔɔ naa shɔku tɔhwei ŋiyɔɔ tɔɔ shɔku tɔhwei ŋiyɔɔ toŋying shɔku tɔhwei ŋiyɔɔ tohwei shɔku tɔhwei ŋiyɔɔ tɔrɔɔk shɔku tɔhwei ŋiyɔɔ tuuraa shɔku tɔhwei shɔku tɔhwei ŋiyɔɔ nying shɔku tɔhwei ŋiyɔɔ shɔku tɔhwei ŋiyɔɔ taar shɔku tɔhwei ŋiyɔɔ naa shɔku tɔhwei ŋiyɔɔ tɔɔ shɔku tɔhwei ŋiyɔɔ toŋying shɔku tɔhwei ŋiyɔɔ tɔhwei shɔku tɔhwei ŋiyɔɔ tɔrɔɔk shɔku tɔhwei ŋyɔɔ tɔrɔɔk shɔku tɔrɔɔk ŋiyɔɔ ŋying shɔku tɔrɔɔk ŋiyɔɔ hwei shɔku tɔrɔɔk ŋiyɔɔ taar shɔku tɔrɔɔk ŋiyɔɔ naa shɔku tɔrɔɔk ŋiyɔɔ tɔɔ shɔku tɔrɔɔk ŋiyɔɔ toŋying shɔku tɔrɔɔk ŋiyɔɔ tohwei shɔku tɔrɔɔk ŋiyɔɔ turaa ŋiyɔɔ ŋying shɔku tɔrɔɔk ŋiyɔɔ tɔhwei shɔku tɔrɔɔk ŋiyɔɔ taar shɔku tɔrɔɔk ŋiyɔɔ naa shɔku tɔrɔɔk ŋiyɔɔ tɔɔ shok anna uturaa shɔku tɔrɔɔk ŋiyɔɔ ok ŋiyɔɔ ɔkɔɔu shɔku uturaa ŋiyɔɔ ŋiyɔɔ shɔku uturaa ŋiyɔɔ hwei shɔku uturaa ŋiyɔɔ taar shɔku uturaa ŋiyɔɔ naa shɔku uturaa ŋiyɔɔ tɔɔ shɔku uturaa ŋiyɔɔ tɔŋyimg shɔku uturaa ŋiyɔɔ tɔhwei shɔku uturaa ŋiyɔɔ tɔrɔɔk shɔku uturaa ŋiyɔɔ turaa usued <hesitation> unu ŋiyɔɔ ŋyin unu ŋiyɔɔ hwei uŋu ŋiyɔɔ taar uŋu ŋiyɔɔ ŋaa uŋu ŋiyɔɔ tɔɔ uŋu ŋyɔɔ tɔŋying. Uŋu ŋiyɔɔ tɔhwei uŋu ŋiyɔɔ tɔrɔɔk uŋu ŋiyɔɔturaa uŋu ŋiyɔɔ ukɔɔu uŋu ŋiyɔɔ ukɔɔu ŋiyɔɔ ŋying uŋu ŋiyɔɔ ukɔɔu ŋiyɔɔ hwei uŋu ŋiyɔɔ ukɔɔu ŋiyɔɔ taar uŋu ŋiyɔɔ ukɔɔu ŋiyɔɔ naa uŋu ŋiyɔɔ ukɔɔu ŋiyɔɔ tɔɔ uŋu ŋiyɔɔ ukɔɔu ŋiyɔɔ tɔŋying uŋu ŋiyɔɔ ukɔɔu ŋiyɔɔ utɔrɔɔk ŋiyɔɔ turaa ŋiyɔɔ ukɔɔu uŋu ŋi shɔki hwei na ŋying uŋu ŋi shɔki hwei na ŋying hwei uŋu ŋi shɔki hwei na tãã uŋu ŋi shɔki hwei na ŋaa uŋu ŋi shɔki hwei na tɔɔ uŋu ŋi shɔki hwei nu tɔŋying uŋu ŋi shɔki hwei nutɔhwei uŋu ŋi shɔki hwei nu tɔrɔɔk ŋu ŋi shɔki hwei nu ŋu ŋi shɔki hwei nu turaa ŋu ŋi shɔki hwei ni shɔki taar nu shɔki taar ŋyɔɔ ŋying shɔki taar ŋiyɔɔ hwei shɔki taar ŋiyɔɔ shinka ŋiyɔɔ taar ŋiyɔɔ ŋaa shɔki hwei ŋiyɔɔ tɔɔ ŋyɔɔ tɔŋying ŋyɔɔ tɔhwei ŋiyɔɔ tɔrɔɔk ŋɔyɔɔ turaa ŋiyɔɔ ŋiyɔɔ ukɔɔu. Uŋu shɔki táár ishɔki ŋiyɔɔ ŋying nɨ shɔki hwei ŋiyɔɔ hwei ŋiyɔɔ táá ŋiyɔɔ ŋaa ŋiyɔɔ tɔɔ ŋiyɔɔtɔnying ŋiyɔɔ tohwei tɔrɔɔk ŋiyɔɔ turáá uŋu ŋiyɔɔ turáá uŋi nɨ shɔki ŋaa ŋiyɔɔ ŋying shɔki ŋáá ŋiyɔɔ hwei ŋiyɔɔ táár ŋiyɔɔ ŋas ŋiyɔɔ tɔɔ ŋiyɔɔ tɔŋying ŋiyɔɔ tohwei ŋiyɔɔ toɔrɔɔk ŋiyɔɔ turáá ŋiyɔɔ ukɔɔu uŋu ishɔk shɔki tɔɔ shɔki tɔɔ ŋiyɔɔ ŋying shɔki tɔɔ ŋiyɔɔ tɔhwei ishɔki tɔɔ ŋa hwei shɔki tɔɔ ŋiyɔɔ taar ŋiyɔɔ ŋáá ŋiyɔɔ tɔɔ ŋiyɔɔ tɔnying ŋiyɔɔ tɔhwei ŋiyɔɔ tɔrɔɔk ŋiyɔɔ turáá uŋu ŋi shɔki tɔŋying.